komiði sæl og verið velkomin í í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við segjum meðal annars fjöllum um heimsmeistaramótið í handbolta og heyrum í leikmönnum íslenska liðsins útskýrum svokallaða og kynnum okkur nýsköpunarverkefnið verksmiðjuna ég heiti Sævar og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst í gær var sem er síðasti dagur jóla og er sjötta janúar á hverju ári dagurinn hét upphaflega

heilagur dagur og almennur frídagur hann er einn af nokkrum öðrum frídögum sem hafa verið afnumdir eins og þriðji í jólum þriðji í páskum og þriðji í hvítasunnu danska konunginum fannst Íslendingar nefnilega hafa of marga frídaga samkvæmt íslenskri þjóðtrú tala kýr mannamál á þrettándanum það er líkt því sem gerist á nýársnótt en þá segir sagan að selir fari úr hömum sínum álfar flytji sig um set og kýr tali mannamál sagt er að það geti verið hættulegt að hlusta á tal kúnna á Íslandi í gamla daga var líka algengt að fólk héldi veislu á þrettándanum í dag eru haldnar áramótabrennur víða um land og sumir skjóta upp síðustu flugeldunum eftir það er búið að kveðja jólin í bili en við getum verið viss um að þau koma aftur í desember á þessu ári orð ársins tvö þúsund og átján var tilkynnt fyrir helgi

RÚV voru veittar við hátíðlega athöfn í Útvarpshúsinu orðið er kulnun og var eitt af þeim orðum sem Íslendingar kusu um mikið var rætt um kulnun á síðasta ári en það er þegar fólk hefur til dæmis unnið rosalega mikið og verið undir mikilli streitu eða álagi kulnun er ekki bara tengd vinnu því stundum er hún líka tengd álagi heima fyrir helstu einkenni kulnunar eru þreyta pirringur spenna og skortur á

slökun oft fylgir líka gleði og áhugaleysi fyrir vinnu og því sem áður var skemmtilegt mun fleiri eru orðnir meðvitaðir um kulnun núna það hefur leitt til þess að fólk

þjáist af henni er duglegra að taka sér frí og er jafnvel sent í frí af læknum til þess að þeim og fjölskyldum þeirra líði betur

fengum líka nokkrar tillögur að orðum að mati krakka og erum forvitin að vita hvað ykkur finnst vera orð ársins gaur fullveldi væta vinátta endilega farið inn á

punktur is

bandarísk hjón hafa undanfarin ár ferðast heimshorna á milli til að passa gæludýr þau

segja að það henti vel bæði dýrum og mönnum dýrin séu yfirleitt fljót að venjast því að einhver nýr gefi þeim að borða og fari með þau í göngutúr þau

hafa verið á Ísafirði að passa nokkur gæludýr á meðan eigandinn er í burtu fyrsta pössunin þeirra var árið tvö þúsund og fjórtán og þá pössuðu þau þrjár endur og einn kjúkling þau hafa mest passað hunda en líka ketti og páfagauka og segjast geta passað allar tegundir gæludýra pössunin er ekki bara fyrir fólkið heldur líka dýrin sem þurfa ekki að fara út af heimilinu í pössun þau eru á sínum kunnuglegu slóðum og breyta ekki sínum daglegu athöfnum um helgina fór fram alþjóðleg Flensborgarskólanum í Hafnarfirði þar sem keppendur frá sjö löndum kepptu í fjórtán mismunandi greinum

sló í gegn um allan heim

síðan þá hafa rúmlega þrjú hundruð og fimmtíu milljónir kubba verið seldar og fjöldi fólks á öllum aldri hefur enn þá mikinn áhuga á að brjóta heilann yfir þessari litríku þraut kom fyrst fram á sjónarsviðið árið nítján hundruð sjötíu og fjögur og markmiðið er að raða

kubbnum þannig að einn litur sé á hverri hlið vinsældir verða sífellt meiri hér á landi og keppnin var því fjölmenn og spennandi þar var meðal annars keppt í því að leysa teninga með fótunum og blindandi heimsmetið í að leysa slíkan tening er þriggja komma fjörutíu og sjö sekúndur en Íslandsmetið er níu komma fimmtíu og átta heimsmeistaramótið í handbolta karla hefst núna á fimmtudaginn mótið er haldið í Danmörku og Þýskalandi og stendur til tuttugu og sjö janúar íslenska landsliðið keppir á mótinu í b riðli og fyrsti leikurinn er gegn Króatíu á föstudaginn við hituðum aðeins upp fyrir mótið og spjölluðum við fyrirliða íslenska liðsins Guðjón Val Sigurðsson hvernig leggst mótið í þig bara rosalega vel hef alltaf hlakkað rosalega

til að fara á stórmót með landsliðinu og þetta mót er engin

gamall þegar þú byrjaðir að æfa ég held að ég hafi verið svona

átta eða níu ára þegar ég byrjaði að æfa æfa handbolta ég fór á fyrstu æfinguna sjö ára tók mér fljótlega smá pásu en byrjaði aftur þegar ég var átta eða níu ára og er búinn að vera að síðan þá

atvinnumaður mann fór kannski að dreyma svona einhverntíma á unglingsárunum en

ekki fyrir því að handbolti gæti sýnt mér heiminn eins og eins og hann hefur gert og leyft mér að upplifa alla þá frábæru hluti sem ég hef fengið að upplifa í gegnum handbolta hvað myndir þú ráðleggja krökkum sem

leggja sig fram bara hlusta á þjálfarann og æfa vel og leggja sig bara fram og gera alltaf sitt besta kínverskt geimfar lenti nú nýlega í fyrsta sinn á

tunglsins eða þeim hluta þess sem snýr frá jörðu og við sjáum aldrei síðast lenti geimfar á tunglinu árið tvö þúsund og þrettán en ekkert geimfar hefur áður lent á að senda myndir í gervihnött sem miðlaði þeim áfram til jarðar mörg geimför hafa verið send til tunglsins á síðustu árum en flest þeirra hafa farið á sporbaug um það þetta er í annað sinn sem kínverskt geimfar lendir þar sérstakur

var notaður í verkefnið og kínverska

segir að jeppinn eigi meðal annars að rannsaka jarðefni og geislavirkni

vegur um hundrað og fjörutíu kíló og er léttasta farartæki sem ekið hefur verið á tunglinu til samanburðar er lítill bíll á jörðinni þúsund kíló Kínverjar eru mjög stoltir af verkefninu enda er lendingin talin stórt skref í geimvísindum stjórnvöld í Kína nota mikla peninga í

vonast til þess að geta sent út mannaða geimstöð eftir þrjú ár og loks mannað far til tunglsins hvölum í Eyjafirði

hefur fjölgað mikið á síðustu árum og nú er hægt að fara í hvalaskoðun þar allan ársins hring það er líklegast að breytingar í umhverfinu valdi því að hnúfubakar halda sig svona norðarlega því áður fóru þeir suður í höf á veturna hvalaskoðunarfyrirtæki í Eyjafirði hafa þess vegna í nógu að snúast um þessar mundir

svolítið merkilegt við erum búin að fara nokkrar ferðir núna sitthvorum megin við áramótin og við erum að sjá upp undir alveg tíu hnúfubaka í hverri ferð og mikill hamagangur fyrir tuttugu árum var hnúfubakur sjaldgæf sjón í Eyjafirði en það er miklu algengara í dag oftast voru þeir farnir fyrir áramót en í fyrra voru þeir í firðinum út allan febrúar og það stefnir í að það gerist líka í ár það á eftir að gera nákvæmari rannsóknir á þessu en breytingarnar gætu verið komnar til að vera margir

stungu sér til sunds í ísköldum vötnum og ám á sunnudaginn í tilefni af þrettándanum sá siður að stinga sér til sunds á þrettándanum er mjög gamall í rétttrúnaðarkirkjunni sem er aðallega í Austur Evrópu það er gert til þess að minnast skírnar Jesú Krists

reyna að ná

sem flýtur á vatninu og sá sem nær krossinum má búast við góðu heilsufari á nýja árinu í sjöunda himni með að hafa loksins náð krossinum góða hann er áttræður og segist synda á hverju ári en hefur aldrei náð krossinum áður margir stungu sér líka á kaf í Tyrklandi og á Kýpur í Norður Búlgaríu fóru margir út á á börðu trommur blésu í

og dönsuðu í sig hita mikið

hefur verið deilt um endurbætur á húsi í Nauthólsvík og deilurnar oft kallaðar

bragginn í Nauthólsvík í Reykjavík var upphaflega reistur árið nítján hundruð fjörutíu og þrjú sem gistihús og var nýlega gerður upp endurbætur hússins urðu mjög umdeildar á síðasta ári af því það kostaði miklu meira að gera upp húsið en gert var ráð fyrir upphaflega átti það að kosta hundrað fimmtíu og átta

milljónir króna en þegar búið var að byggja kom í ljós að það hafði kostað rúmlega fjögur hundruð milljónir í síðasta mánuði var gefin út skýrsla um málið þar sem málið var rannsakað þar kemur fram að margt hafi farið úrskeiðis við byggingu hússins og ekki hafi verið farið eftir reglum Dagur b Eggertsson borgarstjóri segir að hann ætli ekki að hætta í nefnd sem var stofnuð til að rannsaka málið Hildur Björnsdóttir

borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir að hann ætti að gera það því það auki traust og að þannig sé betra að leysa úr málinu í áramótaskaupinu var gert grín að málinu þar skildu íslenskir stjórnmálamenn ekki alveg danska

er ekki lokið enn þá og við munum örugglega heyra fleiri fréttir það hefur verið mikið að gera hjá um hátíðirnar sérstaklega við að tína upp rusl eftir flugeldana á gamlárskvöld en hvað á að gera við

en það hefur svolítið borið á því að fólk reyni að setja notaðar

í sorptunnur heldur á að fara með þær á flokkunarstöð og í gám sem heitir blandaður úrgangur tertur sem fara í ruslatunnur heima geta valdið miklum vandræðum þó þetta sé úr pappír að hluta þá er svo mikill leir og efni sem þyngir kökurnar þannig það tollir nú á jörðinni þegar verið er að skjóta úr þeim það efni viljum við alls ekki fá með pappír þannig að þetta á heima í blönduðum úrgangi hérna margir

verða örugglega fegnir nú þegar þrettándinn er búinn og það má ekki sprengja flugelda lengur ruslið eftir flugelda er ekki alveg eins og venjulegt rusl en við getum öll hjálpast að við að hafa hreint í kringum okkur var sett upp á dögunum fyrir íbúa á Þingeyri sem er alveg

eru frá Belgíu og þau settu sýninguna upp í á Þingeyri sagan fjallar um hanska sem verður viðskila við eiganda sinn lítil dýr sjá hanskann og finnst hann henta vel til að búa í yfir veturinn en á endanum er ekki pláss fyrir öll dýrin sumar myndir sem sjást á tjaldinu eru fastar en aðrar hreyfast til dæmis litlu dýrin

setja upp sýningu á hverju ári og þær hafa orðið flóknari með hverju árinu það erfiðasta við sýninguna var að þeirra mati að skapa verk án orða fólk þarf að geta skilið söguna bara með skuggum og tónlist heimsmeistaramótið í handbolta karla hófst í dag en það er haldið í Þýskalandi og Danmörku

keppir í b riðli og fyrsti leikurinn verður gegn Króatíu

á morgun því miður verður fyrirliði liðsins Guðjón Valur Sigurðsson ekki með vegna meiðsla í hans stað verður Aron Pálmarsson fyrirliði liðsins í fyrsta sinn og við spjölluðum aðeins við hann um mótið ég er bara mjög spenntur fyrir að fara á mitt tíunda stórmót og

mikið til að fara spila hvað þýðir það fyrir Ísland að vera á svona móti

mjög mikið það er bara mjög gaman bæði fyrir okkur Íslendingana sem erum að spila þarna og þá sem eru að horfa það

öllum gaman að handbolta verður þú meira stressaður fyrir leiki á svona stórmóti heldur en venjulega leiki nei stressaður en manni hlakkar meira til alltaf skemmtilegast að spila fyrir landsliðið og þá sérstaklega á stórmóti í maganum og eitthvað svoleiðs en þú notar það bara og gírar þig vel upp í leikinn því stressaður yfir því sýndarveruleiki opnar nýja möguleika í kennslu og með nýrri tækni er hægt að takast á við erfið verkefni nemendur í

Oddeyrarskóla á Akureyri eru í frekar óvenjulegri þjálfun með aðstoð sýndarveruleika alda Karen Hjaltalín þróaði verkefnið í New York þar sem tæknin er mjög áberandi í skólum og á vinnustöðum hún segir mikil tækifæri fólgin í sýndarveruleika ímyndaðu þér að nemendur sem eru í skólum í dag gætu undirbúið sig fyrir allt sem gæti

komið fyrir það í lífinu bara eins og atvinnuviðtöl og svo framvegis það er bara eins með lífið og allt annað að æfingin skapar meistarann þótt sýndarveruleiki komi kannski ekki í staðinn fyrir að takast á við ótta með því að tala við fólk í alvörunni gæti hann komið að gagni við að reyna að losna við til dæmis myrkfælni eða flughræðslu mig langar að sigrast á þeirri hræðslu þú virtist vera mjög hátt uppi hvernig leið þér mér leið hræðilega þegar ég var þarna uppi og

sé hægt að sigrast á óttanum með þessu já alveg hundrað prósent þetta hjálpaði mér frekar mikið lestrarátak Ævars vísindamanns er nú farið af stað í fimmta og síðasta skipti fyrsta lestrarátak Ævars var árið tvö þúsund og fjórtán og átti bara að vera einu sinni verðlaunin voru

að fimm þátttakendur voru dregnir út og gerðir að sögupersónum í bók sem Ævar var að skrifa síðan þá eru liðin fimm ár og hafa um það bil tvö hundruð og þrjátíu þúsund bækur verið lesnar á þeim tíma átakið er öðruvísi núna enda það síðasta í röðinni miklu fleiri fá nú að taka þátt því foreldrum hefur verið bætt við Ævar segir

vera mikilvægustu fyrirmynd barna í lestri og að þau ættu ekki að komast upp með að sleppa því að lesa krakkar sem taka þátt skila inn

sem foreldrar skrifa undir og svo skrifa krakkarnir undir hjá foreldrum sem lesa hægt er að kynna sér málið nánar á visindamadur punktur is

en átakið stendur frá fyrsta janúar til fyrsta mars í dag hófst verksmiðjan nýsköpunarkeppni ungs fólks á aldrinum þrettán til sextán ára þar sem hugmyndir og uppfinningar geta orðið að veruleika verksmiðjan hvetur ungt fólk til að taka eftir umhverfi sínu og finna hugmyndir að lausnum á ýmsum vandamálum stórum sem smáum bestu hugmyndirnar verða valdar af dómnefnd og þróaðar áfram með aðstoð Fab lab sem er smiðja þar

alls kyns tæki og tól til að búa til næstum hvað sem er tilkynnt verður um sigurvegara verkefnisins á lokahátíð verksmiðjunnar í maí hugmyndin sem vinnur á möguleika á að verða framleidd og það verða líka vegleg verðlaun fyrir vinningshafa hægt er að kynna sér málið á vefsíðu keppninnar

fimm sjónvarpsþættir um verksmiðjuna iðngreinar og nýsköpun verða svo sýndir á RÚV í vor rúmlega þrjú hundruð svanir eru nú komnir þjóðgarðinn í Norðvestur Kína næstum tvöfalt fleiri en í fyrra það er ískalt í garðinum eða um fimmtán stiga frost en svanirnir eru harðir af sér starfsmenn garðsins tryggja að þeir fái nóg að borða á hverjum degi enda eru svanirnir líklega þreyttir eftir langt flug þetta voru við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar